Bariŋe niḃumi arembo éñi nenaaġoneġon. moinii ingula, ingula arẽhe aerehaŋu muśemúlumulu nabalaala bándiken. . Díel mómudinemi díel moini efia híeḃo, efia éhieḃo iini éñi eɭãyus, amirẽe éñaḃaneyingira fohumo moimitimi. Axamidiaźani nilotami amooġo adialidial min. Efia éɦieḃo éźifiakalo amirãe, éñiexamela źani meñaḃa nímusilo mosikamieŋa káxom kareŋ híeḃo. Moḃaan nibariŋeḃo mieme muḃabariŋe afiamilo, inze źihaŋukalo engula, aminaerumunda niroe míama, amineerehaŋu bulobuśe búlubulu naakafirorek pasemamo añaɦanden kaɦa mimamimi amunierehaŋu buloos domuṗe mugũni baġonoġon éñii.